Za io ten̈a ny mila toro-hevitry baka aminao fa misy raha maventy araiky ten̈a ny tiako hangalan̈a fan̈apahan-kevitry. Ke i raha ze zen̈y tsy vitako za zaraiky zen̈y mandiniky izy fôtony zen̈y tiako maromaro zen̈y olo mba miaraka mandiniky aminakà. Man̈amia hevitrinany baka iô zen̈y mba tsy tsy tsy sarotro aminake minakà eky zen̈y aviô mangala fan̈apahan-kevitry.